Nijool bélobul yara upu waan nak uféén nufuk: fubingayú, fununjee, fumoja maal, gaŋepitung wawu upu uwé nak foop mé nufuk; wo nak ujoom mé, ubaaj mé buñoow bara nufuk; buñoow net bara nufuk.